Ñnsé ñyam uruá, uruá mkpóféré, ñyám átíké, ñyám ñkóñáféré, ñyám íwuò ákpòròkò, ñyám <hesitation> mfí, mmé yám maggi, ñyám ínuñ. Ámmémá uruá dé átáá étíétí. Ñták ámí mmáhá ñyam uruá adé étíétí ádé ákpá; uruá adé anó nyien ñdídá k'usen k'usen, ánó ufók ámi ñdidiá k'usen k'usen. Ánám íba, uruá dé k'ámi ñkámá mkpè ákuk ufókñgwed ñntokágen k'ufokñgwed. Ánam íta uruá dé k'ámi mmò ñkámá mmbub ufók ñnuñ k'echid. Sínam n'ámi mmá urua adé ádédé.